Raha ny Chine no asiana resaka maro karazana ny ahitantsika zareo vôalohany zareo vôalohany mandarin dia avy akeo koa resaka ady zareo ilay tompon'ilay kung fu dia, akeo koa resaka oe fampiasana baguette raha amin'ny faritra antsika atô dia mampiasa koera fa amin'ny zareo any baguette dia ny fampiasanan'ny fihinanana paty anisany mampalaza Chine le famokarana paty, dia akeo koa amin'ny resaka lamoziky, lamoziky; dia misy koa ny- ilay fivavahagna amy religion hoe misy bodisme, de misy ny taoisme, de misy koa ny confisisme iregny zegny no karazana kolotsaigny fantapatatra any Chine.